Díwëlin dí bañaan dunkarink ací kandee leegi diloŋ ací dí mbeno andëloŋ cí dí uliyëk. Má dí uliyëk jákáţ ţënkën dël dí mbeno di jarunkarun ací kandee në mënir ngëţëb mak ngun ngí banjook <hesitation> bundu ngur tol, ngur tol. Cíwun díwëlin dí mëwín dunk ndëndoonţal ndajoonk kënkayan këyan ndërunka yënkësa. Kënká kandee dël këntee bí koo bundibí dí mëntum cíwun mëyikërimba këmee díwëlin ngëţëb cíwun dí mënţa dun. Me díwëlin dëcak aroojá bañaan ndënjúŋar bunjá mënţú bënjëlan uliyëk bufataa uwora bí bankëm bunk kampën mënkër bunjá ndatican díwëlin ndampënan. Ndantican mënkër uliyëk kampënan, bañaan kamaŋ keentica mënkëro uliyëk kanjúkan ţí kanko kankanda ukëmaa use uyaku dí dúuţ uwetara unţaya eţënk dí unţaya kankanda acá këruka jeej kator dí karafa. Uwora umënţun ngëngaloŋ ngënţak ngandunka ngink ajá <hesitation> kakakëka kilin kilin dikëwindi wul dí ñaan iñaan kapënkurari wí ngëtëb bëjá he pase nakësa. Aká irafe bababú ado itëb má bankáaţ bëki pënkub bundu torënam pun. Te díwëlin ndëmënţ dun kankëmaa mëneej use <hesitation> pënkub pënt pun. Pëloŋ ajá pankëma mënkëro uliyëk kadude ak kënan pëlun bukajeej kankoŋ má dooka dí kay dí dënjënţ bída cíbí iyoo. Mi icam bënká ndoolani yul, uler uncak aroonjá balund bancak ebukëbu buru tintëmël mënjënţ cës. Kanam kaloŋ bí babuk ucáak ruka bink ajá banjant iyëlaa bënang ambá bënjeej kanjúkan dí dúuţ bëliyët kafëran unţand. Kalic cí kom binkarunka bink akáki ţí pëyër acá kooka runka <hesitation> use mënkër mënţa mun karundoo sëma kom mpat. Karunkayak kanjënt dí dúuţ icam iyun mënkicësëri inkeenkaj ná ifar icam bunka runkajeej iyël kafatan. Bunjá ndafatani mënkër mun mënkër icam mun ndapënan bufata mël kampënan kator ţí irafe báo irafe runkabí ci irafa inţak iyun imëţa yi neţa doon cí. Kabí burënubá ţí kañan aká yër ţí piyay <noise> díwëlin ndëmënţ dun katula.